Ny loko mena midika hoe vehivavy aloha izany, vao miresaka loko mena ianao dia vehivavy no ao an-tsainao, dia molotra, izany hoe iny lokomena iny hosorana amin'ny molotra, misy ny manao an'azy hoe fanampina haingo, misy koa ny manao an'azy ho resaka fahasalamana koa satria mety hoe vakivaky be ny molotra sy ny sisa. Dia ho anahy manokana manao lokomena aho rehefa hoe mba te, mba hoe mianjaika izany e, mba manao metimety a, fa misy fotoana koa anefa aho manao lokomena ohatra hoe ireny ilay gloss ireny rehefa ilay vakivaky be ny molotra rehefa ilay fotoan'ny ririnina iny